Ta Maisha matana yamfaayo mimi, ni yada yandima ngosoazo ne Maisha matana na Maisha matana pia hwepanga <hesitation> kwa- kwa sababu usikupata tabu ya Maisha, na yose hayo yaeta mbwai nkwa sababu ukagosoa ndima ntakuda vitana, ukagosoa ndima wenda ugue kintu nkundacho, ne Maisha matana nikundayo hayo, ugoni hapana <hesitation> ubwepa ndetana ne Maisha matana useguayo, lakini kio mbwi nduhu ambazo hazifanana na viyu nkundavyo naona, wakuntigwa wewe ugosowe shuhuli ili upate <hesitation> heya za kuweza kupata <hesitation> Maisha yawe matana, yakini kama Maisha haya kweyi waiga vibaya kuda upate Maisha matana na walo kuna uyo hafurahie na ntu lazima afurahie Maisha matana, ayo Maisha ugoswe ndima, ude vitana, ukundacho wakipata <hesitation> ne Maisha matana yamfurahi yao mimi. Maisha matana jamii santuhu kakuona kwamba jiata myavyo akakuona labda <hesitation> we kipidi Fulani nawe unakintu Sasakha kintu kuna, kusi wa kintu, ni lazima ndo akuseme vibaya kwamba <hesitation> huyu bwana naye akadaha hela zakwe kuseseka uyaha kana, kana chochose, sasa lazima akuseke, lakini kama una mbuntana <hesitation> lazima wendo akufurahie, lakini wakaona kwamba kusoke hakuna kintu kushuhulika na ndima yoyoseiba, nlazima wendoa pia ndo kukuchukia pia ndo kuchukia, hata kama kuna mbuitana andambiwe mtu wa daesaama we waa nkuambiwa, kwa sababu kuna kintu, hawa wezweitu wa hivi sasa hawa hawanateke, ya kundigwa kwamba mtu katika Maisha matana, mtu kakunda Maisha yaliyo matana, nlazima ulalwe ugosowe ndima, lakini chio uwewe ulaiwe nyumbani, ukesa tu, ugugwee kwe nyungu kama kuna mboga kuna ugai ude, <hesitation> ankio Maisha, na kuna uendelee, wakini kuendelea kwako ni kulala na kuondeza na kujibiidisha ili ugosoe ndima, uwe vitana, umudu Maisha yako kwamba kie kaa vitana sasa na hea, nzenge nyumba, npate mvyee ntegue, weke na mkazio mpate wana, Maisha yaite <hesitation> ite kitana, ne vikundu vyavyo, kwa hao wao wana auzwi wetu.